<hesitation> Valo ambiny folo sy aroa arivo, ino raha volan̈iko amizeny? <hesitation> Zalahy ambesa tamizeny za zey amy ry zandriko izen̈y mikômansy nande lekôly izen̈y zey miaraka isan'andra zey izen̈y ten̈a azoko on̈o tsara.